माछा जु होंद छन छोटा माछा भी होंद और बडा माछा भी होंद। जु बडा माछा छन सु छन जैली फिस होएगी और व्हेल होएगी सार्क होएगी और स्टार फिस होएगी। इ छ माछा।